वनस्पति तेल अलग-अलग प्रकार के होते हैं। जैसे मूँगफली का तेल, नारियल का तेल, तिल का तेल, सरसों का तेल, जैतून का तेल, सूरजमुखी का तेल, ताड़ का तेल, कैनेलो का तेल। कुसुम का तेल, मक्का का तेल, वनस्पति तेल जैसे अनाज के बीच के निकालों जात है जैंमें अनेक तरह के फायदे मौजूद होत हैं। इन तेलों में अनेक प्रकार की शुद्धियाँ और अशुद्धियाँ भी पाई जात ह।